mhonnil pheɛlɔw ɓhunug phɛɛɗɔ faat foromhonni pharyelɔw piroiɗɔw khumɓhuk ɓuummoh turo mhonni tiru pɛɛlow turure ɓhunugh turo pɛɛɗow turu faat tura forommohni tura phayehɔw turo phirɓiɗow turo khumɓhule nya pɛɛw nyapɛɛlow ka mhonni ka pɛɛloȝ ka ɓhunugh ka pɛɛɗow ka faat ka furomohni ka phayero phinɓidɔw ka khumɓk nya ɓuunugy nya ɓhunugh ka mhonni ka pɛɛlow ka ɓhunug ka pɛɛɗaw ka faat ka foromhonni ka phayerɔw ka phirɓiɗow ka khumbhugy nya pɛɛɗow nya pɛɛɗɔw ka muonni ka phellɛw ka bhunug ka phɛɛɗɔw ka faat ka forohmhonni ka payerow ka phirɓiɗo ka khumbhug nya faat nya faar ka mhonni ka pɛɛlow ka faar ka foromhonni. Ka fayero ka phiɓirɗɔw ka khumɓhug nya furuhmhonni nyafuromhonni ka mhonni ka pɛɛlow ka ɓhunug ka pɛɛlow ka ɓhunug ka pɛɛɗow ka faat ka fuhrumhonni ka phayero ka phirɓiɗɔw ka khumɓhug nya fhuromhonni nya fuhro mhonni ka mhonni ka pɛɛl wka ɓhunug ka pɛɛ ɗɔw ka faat ka foromhonnik phirɓiɗɔw ka khumɓhuk nya phayergw nya phaymu mhonni ka pɛɛlow ka shunug pɛɛɗow ka faar ka furomhonni ka payen ka phirɓiɗow nya phirɓiow nya phirbiɗow ka mhonni ka pɛɛhw ka ɓhunug ka pɛɛɗo ka faat ka furomhooni playero ka phirbiɗow ka khumɓnuk nya khumɓhug nya khu mɓuuk ka mhonni ka pɛɛhwka ɓhunug ka pɛɛɗow ka faar ka furomhonni puirbiɗow ka khumbug eh chigmhonni.